Allo sefo, <hesitation> zah ndregny mahita ologno <hesitation> mangalatra tômôbilin'ôlo misikotry tômôbilin'olo, ke tongava malakilaky are fa mety ho losony tômôbilin'olo re are koa tareky.